<hesitation> Mahakasike gn'ane maso koa zany de karaoty alo gn'atreto aloa zany e fantatro ,mahasara fahita zany hoy izy io hoe fa mety misy evao gn'akotriniza fa io zany aloa gne fantako, sy de haiko loatry gne raha fa iza monko resaky ara-siantifiky iza zao da sarotry amitegna gne magnano enazy fa e karaoty zany gn'azo zakay alo atreto.